Tjetso̱xrjanka nti nkexra̱ chꞌe jnko ri nti refrei a noheni ri chjaseni na nchekꞌini refri ri nti jnko nkehe tꞌe̱nkachjinani jnkojin nkehe jnko nkehe pa tso para ixi nti tsoe̱hña desperdiciar tsixro ni a ni ti nti refri na noheni kixin nti jnkojnko ti ósé na kuichꞌe sin inventar ri nti ti nkehe e para nti tso tsoxéhña kaín ri nhe jina tsꞌe̱nkachjinani a na ri xra̱ chꞌe ri refri a na kixin nti nkojín ri sin chónta tienda na tꞌe̱na sin xro̱xé na tꞌe̱nka sin xro̱xé na nkojín jugo na nkojin nkehe la tꞌe̱nka sin ntaha na para kixin tso̱kin na ina nti itsꞌini nkojini nti ticháxi̱hin jnko jnko xro̱xé ikin á jnko nda̱kin na ti refri na ichꞌe ti ixra̱ a na kja̱xin kja̱xin nti nkojín ri comida nti nchechján ri sin nti ti sin familia ndá tꞌe̱nka̱chjina sin taha para íjnko ñao sinieni na para ixi nti tsoehña desperdiciar kaín taha na ri nti nkojín ri nti nkojin ri nti ixra̱ ichꞌe ri refri na tꞌe̱nka sin xi̱ka ri nti koche áaa chika aa nkojin ri nkeh ee inieni na kja̱xin ntaha tꞌinka na nti kixin nti tso̱xéhña kaín ti nkehe e kixin ri nti nkojin tiempo iki na kjaxin tjinkiṭsa ri refri kixin nkojin nkehe na ntaha tꞌinkachjina na ri tiempo sóá na lo mismo ixi nti. Ixi ri nti nkojin ri sin chꞌe xra̱ na ticháxi̱hin sin ijnko xro̱xé ikin na jnko nda̱ kin na jnkojín na hasta hielo tꞌóna nkojin na hielo tꞌe̱nka sin nti congelador na tꞌinka ri nti tꞌinka ri hielo na tꞌóna na para tꞌinkankí inta itꞌini a na kja̱xin tꞌinka nkojín ri nkehe nchekji sin tienda nti á paleta de hielo a boli a na chóxini na tꞌinka ri refri a na táha xra̱ chꞌe ri refri a na kja̱xin nkojina na chóxini diferente tipo ri refri a nkojin na tꞌinka pura paleta nchekji sin tienda na nkojin na tꞌinka pura axro̱xé na nkojina tꞌinka ri congelador a tꞌenk tꞌink tꞌinka boli tsixroni a na kaín taha ri xra̱ chꞌe ri refri a na é taha ri tjenxra̱nka ijie ri acerca de ri nti ti nti jnkojko ri nti refri quizás diferente siín tóxin ri ten tꞌe̱na cada nkojnko gente la nchóhña la cada siín ri nti refri nkokóhña na pero ri ixra̱ chꞌe la lo mismo tsixroni nkojin na chꞌe cogelar na nkojin na nti nkojin na ixi tꞌínakuá pa tsokinkua nkehe na taha me ri nti taha ri ixra̱ ichꞌe ri refri tsixroni a kixin nti para para kapin na nti tso̱ tso̱kixín nkehe na o̱ tsoo tso̱hielóxin tsixroni a na mé taha ri tjenxra̱nka ri acerca ri refri a. Na kja̱xin ri nti ti tienda tóxin ri nti refri na noehni kixin hasta ri nda̱chjina ntaha tji̱kꞌe̱nani cada jnkojnkoni na tji̱kao nkojin sin na tjikán sin nannkojin sin nanti̱kakja sin e sin na tji̱kao sin hasta ndoe̱ sin na noheni ixi siín de diferente marca ri fefri kja̱xin na siín siín nchóhña marca pero kja̱xin noheni kixin chónta garanti ari refri chóntani a ti tꞌe̱nani nkojin na tꞌaxreha jína na xénka na chónta garantía pero nkojin refri na kja̱xin nahí ti ó tji̱kaoni ndá tꞌatsinka iso nánó na noheni kixin nti ticháxi̱n tsjiko̱heni nko nkojin gente nohe tjasiyóxin ri nti refri na para para jína tso̱hen funcionar kja̱xin na mé taha ri n ti ixra̱ chꞌe ri refri na nkojin na nti siín nti siín nchóhña ti nchóhña tipo ri refri tienda yéhye itji̱ni na noeheni kixin nti siín ri nti refri yéhyé siín na nchekin ri tjinkánki nchóhan ri nti intoñeni na kja̱xin siín camarón tjinkánki na koche la siín nti tjinkánki chika nti por piezas tsixroni a kaín tahana kja̱xin siín ri nti refri yéhyé siín tjinká nchóhña yugur na siín kja̱xin nti tjin tjinká kaín taha tsixroni nkojini tji̱ni tienda yéhyé siín nda̱chjina na tꞌikoni kían xi̱kaha siín na diferente xra̱ chꞌe ri nkojnko refri na nkojin na cnhekin na nkojin na hasta nti chꞌéna hielo tsixro a na mé taha ri nti tjexra̱nka a ri ijie.